مرحبا علي إيش أخبارك؟ <hesitation> بس أردت أخبرك إنه أنا أكون متاح اليوم لتناول الغداء، إ يش رأيك نلتقي بالماروتة حوالي الساعة ثلاثة؟ راح يكون <hesitation> كثير كثير رائع، واسبيشال، ونتحدث، ونتكلم <hesitation> علمني إذا يناسبك، أو ما يناسبك، أشوفك قريب جدًا جدًا.